மனிதர்களுக்கு வெவ்வேறு வெண்ணிறத்தையும், கருப்பு நிறத்தையும், சிவப்பு நிறத்தையும் கொண்ட முடி இருக்க முடியும். அவை தவிர, இயற்கையாக காணப்படும் சில பிற முடி நிறங்கள் உள்ளன. சில பொதுவான முடி நிறங்கள் வெள்ளை கருப்பு பொன் நிறம் சிவப்பு மஞ்சள் பழுப்பு இவை இயற்கையாக காணப்படும் சில முக்கிய முடி நிறங்கள். ஆனால், பராமரிப்பு மற்றும் பண்ணைகள் மூலம் பல வண்ணங்களில் முடி இருக்க முடியும்.